Oshimaliwa shoshene oshina oombinga mbali. Komnbinga yimwe oshaanawa ngaashi taku tiwa otashi vulu okweeeta enyanyu monkalamwenyo yomuntu. Ee otashi vulu. Shaashi osho ngaa hashi etapo kehe shimwe. ngaashi muuyuni wa nakanena. muuyuni wootate okwali ngaa haya vulu oku- oku halitha. haa vulu oku halitha ngaa kwali ngaa haya ningi iilya nosho nosho. Maara muuyuni wanakenena oshimaliwa ashike wuna oku longitha opo wuu lye. So otandi vulu okutya otashi vulu oku- oku kala tashi vulu okwee tashi vulu tashi eta ombili. ihe natango ishewe ohashi vulu okuteyapo ombili. Ngele osha kala owa kala owa kala wuna oshimaliwa komwennyo goye oto osho wa mona osho wu wete oshinima shina oshilonga monkalamwenyo yoye ashihe. ngoye to dhimbwa kutya ayee okwa pumbwa esimaneko. okwa pumbiwa o- etilo kalunga. ihe onkalamwenyo yoye ayihe oweyi tula owala moshimaliwa. ayee ngawo. oshimaliwa nasho otashi pumbiwa ngaa. osha osha pumbiwa ngaa wu kale wu shina ashike oto pumbwa wu kale wa dhiladhila to dhiladhila nawa. eto ipula nawa. eto dhiladhila onakuziwa yoye Nona naashi sha landulako. Onkene ngele owa kala owala to dhiladhila oshimaliwa kutya shampa wuna wuna oshimaliwa opuwo ongweye ashike omuntu kombanda yevi. aaye mpono kuli mondjila. ngawo otashi teyapo oku kalamwenyo koye nonkalamwenyo yoye kombanda yevi yi ka kale wo ngaa onfupi. oshoka kalunga naye owemu kondamo nale mo- megongalo lyoye ngawo. kapena we shimwe ho ipula. oshimaliwa owala. Maara itanditi oshiwinayi nenge ihashi eta enyanyu komuntu. ayee. o- ohashi vulu okweeta enyanyu. Maara enyanyu unene ohali ya po shiikolelela kungweye kutya sho oshimaliwa sheya monkalamwenyo yoye. oweshi taambako nomukalo guni ngiini. na ohoshi longitha ngiini. nohashi ya po nomukalo guli ngiini. Onkene nee oshimaliwa shoshene oshili owala oshili oombinga mbali shafa eimatulo lyomwenyo.